Kô itady i karazan-kanigny zaigny i, mbô miovaova <hesitation> maromaro loko zao. Ôhatra: malaka hegna he-hegna e avake aminje aharo ôhatra ponme de terre ah, ari-karôty de ari-dingolo hely koà, de manjary haro haricot vert hely, nefa maro couleur anizy fô matsiro o.